Chop mnedma jwa'n tata' tud ncho jwa'd parni ma' gabmen porke' ze zyn xuanmen ma' le ma' ndyen ma' este ee ngijma' ndema' kolma' lad nimen xa' nak bixa', xaa nak mbaka', este naba nzo roa mbak asta dyesmen, ndoli mbak ladmen, este ndyup mbak ladmen, ndobxi mbak <hesitation> men palad zinmen, ma'ya ga'tud nchojwa'd par nii ma' na jwa'na nzo xab yekma' namas ke nanid ma'.